Adaladala mihintsy ireo mpifanolo-bodirindrina aminao ireo! Inona hozy ianao no nolazain’izy ireo tamiko? Nanjavona mantsy ny saka maintin'ny ao andrefan-trano, ka nilaza ny mpiray vodirindrina fa fitaovan'ny devoly ireny ka sao lasa nanao ody ratsy miaraka amin'ny mpamosavy ilay saka! Ny sasany indray miteny hoe nisy nangalatra ilay saka mba ho atao sorona! Esy eh!